Yo me ta gine no ode me evi me relele ohwo kpobi hwe gaga keme yo ohreki me kakeino ofu huyo whete vu ome ka ugbehr oyeme ti mu ofu arene ohwo kru ome he so epano merro ohrekii ohwo kpobi ohwome make la ome eka dede mere lele owhe hwe me ve lele ahwo kpobiru kugbe me ra hi butahwo kpobi mere leleru keme me ohre ki me rele lea hwe lelea ta eme lelea ta eme ugho je kugbe ahwo kpobi so me yo ohwo ono o re mu ofuhu me you ohwo emehwe esejo inereze udi mere ka udii kae yo ede noa wo are ka omer dare erema rare mero ohwo ne ore mu ofuhu